Te to piroman huhai to kasi wi' kan <hesitation> kasi wi' kan ku apa to kanen tu toratan ti''i, te wirolaang to se kase wikan ku winolaang. Ore sempruane ngo ya' ta ngo <hesitation> winolaang ento wo nanem